हमर के भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है। यहां बहुत सारा जाती धर्म के लोग रह थे। प्रत्येक आदमी ल अपन धर्म के माने के आजादी देहल गए है। ये बहुत मुश्किल है कि बिना धर्म के जीवन जीना मुश्किल है। सब झन धर्म पर आधारित है।